Ñy raha nisy taminy ñy tantarany Maleziañy: Fahaleovantenany taminy ñy tao fito amby dimampolo no sivanjato ñ'arivo, nañamariky ñy fiafarany ñy fanjanahantany britaniky, ka nahatonga ñy firenea ho repôbilika Malay.